إذا كنت متضطرة أني أكل بس نوعين من الطعام. راح أفضل يكون لحم الفراخ ويكون المعكرونة افضلهم بشكل كبير واشوف إن طعمهم وايد حلو. إذا بس بقدر استمتع بهاديك الأكلتين ما اتمنى شي تاني.